دي حاجه بترجع أكتر لمفهوم الحياة لكل واحد ازاي بس الحياة الجيدة أنه يمكن أنه يتوفر له أكل شرب سكن ببلاش كل ال ال ءء أساسيات الحياة تكون ببلاش مييدفعلهاش لها خدمة المفروض زائد انه باقي الحاجات الرفاهيات هي هده التي يشتغل عشان يدفعها